دوه زره اوه‌لسم کال راته بېرته د ژوند امېدونه او هیلې راوټوکلې. که څه هم لوړ بریالیتوبونه راپه برخه نه شول. خو له ناهیلیو او غمونو راووتم او راتلونکې ته مې هیله پیدا شوه او په شونډو مې موسکا راغله.